இன அடையாளம் தந்திரமானதாக இருக்கலாம்: சில இனங்கள் மிகவும் ஒத்ததாக இருக்கும், மேலும் கலப்பு இனங்கள் மட்ஸ் என்றும் அழைக்கப்படுகின்றன பெருகிய முறையில் பொதுவானதாகி வருகின்றன. காட்சிகள் முக்கியம்: இனங்களை துல்லியமாக அடையாளம் காண நான் படங்களை பெரிதும் நம்பியுள்ளேன். எனது திறன்களை சோதிக்க, நீங்கள் எனக்கு வழங்க முடியும். நாய்களின் படங்கள் நான் இனத்தை அடையாளம் காண முயற்சி செய்யலாம் அல்லது சாத்தியமான பொருத்தங்களை வழங்கலாம். நாய்களின் விளக்கங்கள் சாத்தியக்கூறுகளைக் குறைக்க நீங்கள் எனக்குத் தரும் தகவல்களைப் பயன்படுத்தலாம்.